Aleoko mijery film <hesitation> mampihomehy raha ohatra ka efa sorisory foana ny <hesitation> nameno ny tontolo andro fa <hesitation> indraindray koa mba tiako ihany ilay mijery film mampalahelo.